Tyondo ne kyaroo ne- ma- ne- ma- nekiachol akoma toma akeere ne unotok ko ne kikuure keneriet, ko ki ng'aro keneriet ni komatindai iin katuut ale ko chii ko tiony ne- ne- neyae nee nitoma akere nemotinyei katuut, akotepee koiik, ako uu muurya, ng'ile ko kouu kipleng'wa kora, amatinye katuut ng'o kerin kolapat. akolapat ipko nyokokerin kora, koitin, ko kyakeer anyun ale ma iin ma tyony nepo nepo nepo kotukul amu toma akeere anee.